niam nga hefta wan jamde, nga do hefthira jamde be, to be yareng akombi jamde main, kobotwe soti, kobotwe lusini dum, patum lua adumbwe hefta.